Amen wang bile kak <hesitation> ini naroh dageng kak pokok e banyak nian carek e. Wong bilek kak biaso e disalai ye kan maken ye tahan lame, dem tu ditaroh pulek ye dak ke jadi dak ke jadi ini bosok, dem tu amen toboh nak makan e lagi pacak, biaso e disalai dem tu di pek e di pocok tanah dapo, nah se men la di pek di pocok tanah dapo kan tiap toboh nak masak ye tu kan api, api dari pontong tu kan ye ngilang itu ngilang ayo di dalam dageng kak tadi, jadi ye tu la pacak tahan lame, tapi amen wang mekak ahai kan di pek wang dalam kolkas, di pek wang dibeku wang di dalam kolkas, jadi men ye la beku model itu kan <hesitation> kuman- kuman tu dak tau lagi nak melekat die la beku jadi tahan lame, tu la ye pacak dimakan ontok ketige bolan kedepan, ye pacak maseh pacak dimakan maseh pacak dimasak dengan gulai, maseh pacak digoreng, masek pacak di samal, me tapi men wong dulu itu la tadi wang nge pek e tu di pengangan, pengangan kak ontok maken ayo e tu ilang galek jadi la men ayo e ilang galek ye tahan lame. Nah ade pulek wang bilek kak wang nge pek e tu di di dalam tanah mungken ye bang la mema tapi tanah dapo, karne tanah dapo kak kan ontok wong masak, pek wang di pontong model itu.